एबे हमार घरवक फुलोरियमत एबे बहुते देउन्कही किसिमा किसिमक फलफुल सबह गाछ सबह रोपाइल बणौ । अ ओकरहुम देउन्कही एबे याम सबह बणौ रोपाइलि, याम फेरी बहुते खलिक बणौ उअ झिन्की खलउक यामवा, जबणी खलउक यामवा सबह । हसे ओकरम फेरी निमुवाक गाछ सबह रोपाइल बणइ । निमुवा फेरी दुगो खलक बणइ । एगुणा झिन्के खालीक निमुवा हसे एगुणा जबणे खलक निमुवा । हसे उअ एङुर फेरी रोपले बणहु । इय एङुरवा फेरी फर्सिय । हसे एनार फेरी बणहु रोपले । एनरावा मने उअ देउन्कही उ बजारआवका नहियत हैन हलही घरवमा अ उअ एनरावा भेतरअ बिया उअ काखत खलिक एनार नाही एहवा उ दौलसे हैने हलाई देउन्कही बजारआवसे एन्साहु ओस्ने हैने हलही । हसे उअ छाणके हमार ओहवा फुल्बरिमा एबे देउन्कही फुलोरिमा ओथिफेरी एलाईची फेर बणइ रोपाइली । <hesitation> उअ एलाईचियात एबे इहे गर्मावाओरी फर्सिय देउन्कही । एखना बणिय फुलाईली फरल बणिय । हसे ओकर पाछा देउकही एबे रुखी फेर बणै उ हमार बारीमा । रुखी फेर रोपले हसहु हमरा । हसे ओकर पाछा देउकही उ बणहर कहसाइ । बणहर फेर जबण जबणे गाछ हलही नाही । उ गछवा फेरी रोपले बणहु यापन ओहवा बरिमा ।